أنا أفظل أشوف فيلم حلو وأستمتع فيه، لإني أحب <hesitation> مشاهدة الأفلام، ما أحب جراءة الكتب مرة، عشان كذا لو فيه خيار بين الفيلم والكتاب بختار الفيلم، لكن هذا ما يمنع إني <hesitation> أج- ما أجرا كتب، ممكن أجرأ كتب، ممكن أجرا من جوجل لإني أحب الجراءة من جوجل، بس <hesitation> بستمتع بالفيلم أكثر.